Mebɛpɛ dɛ nka mo nkwa nda nyina no, mebɛyɛ abofraba. Osiandɛ sɛ eyɛ abofraba a, ehyɛ w'awofo ase. W'awofo tsentsen wo ma efa kwan a ͻyɛ do. Ebͻ bra a ͻ - ͻyɛ papa, na ihia biribiara so a, w'awofo hwɛ na wͻdze ma wo. Ekɛyɛ panyin dze a, gyedɛ woarankasa atͻ w'anomu edziban. Innyi sika a, atseetsee nkoaa. Ntsi mebɛpɛ dɛ mɛyɛ abofraba mo nkwa nda nyina akyɛn dɛ mɛyɛ panyin mo nkwa nda nyina.